घर को बनो पास्ता या पिज्जा बनैबे के लै सबसे पहिले हामें कुछ बुनियादी सामग्रीयन की जरुरत होत हैं। पास्ता बनैबे के लै हामें आटा पानी नमक और तेल चाही होत हैं। सबसे पहिले आटे में थोड़ो नमक डालकर पानी की मदद ते चिकनो आटा गुथ ले। फिर इसे पतले बेलकर छोटे छोटे टुकड़न में काट ले और उबलत पानी में डालकर पाँच सात मिनट तक उबालन दे। उबालबे के बाद उसे छानले और पास्ता सॉस डल के कवन के चौथुन का तेल डालकर गर्म कर दे और अक्खे बारीक काटी हुई लहसुन प्याज और टमाटर डालकर पकाई लेव। जब टमाटर नरम हुय जाइ तो उन्को नमक मिर्च और इटैलियन हर्वेस डालकर स्वाद अनुसार सॉस तैयार करै। फिर उबलत हुए पास्ता को सॉस में डालकर उबल अच्छे से मिलाई ले और गरम गरम सर्व कर ले। पिज्जा बनैबे के लै सबसे पहिले पिज्जा डोल ले आईये आटा गुंदे आटा में खमीर नमक सक़्कर और पानी डालकर उसे अच्छे से गुंद ले और ढक्कन एक दो मिनट के लै रख दे। फूलेन दे और दो को बेलनाकर पिज्जा के रूप में तैयार कर ले। फिर दो के ऊपर टमाटर सॉस बगैरा डलके टॉपिंग्स डलके उखो दो सौ बाईस डिग्री सेल्सियस पर दस से पंद्रह मिनट तक गरम होन दे फिर अच्छा पिज्जा बन जाइहे।